بالنسبة للوقت الحالي هم عندهم وسائل ترفيه واجد عن جبل، يعني عندهم بالوقت الحالي عنده مو أكثر تكنولوجيا ورفاهية، أما الضغط والقلق يزيد، لكن هنا نحس قبل خمسين عام كانت الطرق بدائية لإسعاد الطفل منها ما كانش-ماكنش عندة قلق زايد وتوتر أو عصبية كيف <hesitation> وقتنا الحالي، تكنولوجيا مع الطفل الصغير تعمل لنا تخليه طفل عصبي.